Khunendee tsinyama tofauti tofauti tofauti tsivetsaa. vutukhuu iwanyi tsilolaa vutukhuu natsikholaaa ekasi vutukhuu, khunende impwaa isipwaa, isipwaa iii- ivetsia iwanyi khukhukhonyaa. vivi nivali iwanyi vilukhaa shindu shitamani iwanyi shivukhaa impwaa khandi niyisamii vutukhuu uu- unyalaa khuvaa numugeni wetsee onyole muntu aliewanyi uwenzee khandi ipusii ipusii iii- imanyi ive iwanyi vutukhuu. ilitsaa machunguu khali inyalaa khulia tsitsukha nobaa vindu vitamani vichendaaa vutukhuu iwanyii khandi ipusii neshindu shilayi shikhukhonyaa khulia machunguu khulia vindu vyosi vivetsia iwanyi vitamanu alafu nendee ingombee ingombee ivetsa sanasananiilia vutukhuu inyala khulia vunyasi alafu vutukhuu inyanyanyanyamo khandi ivetsaa niyilolaa khotsenetsioo. Netsinyama tsii- tsilolaa vutukhu.